أبشرك, مشاركة الشباب في الأمور السياسية مهمة مرة, لأنهم مستقبل الوطن, إذا ما كان لهم صوت بيكون صار تغيير الواقع, لما يشاركون ويعبرون عن آرائهم وأفكارهم. بيقدرون يساهمون في اتخاذ القرارات اللي تخصهم, بس بنفس الوقت, بعضهم يشوفو ان السياسة معجدة و مملة, ولهذا نا- لازم نحفزكم ونعلمهم على اهمية دورهم, عشان يكون لهم دور فعال في بناء مجتمعهم.